Oimeta ko kia añetete yayangareko o oyangareko yandere erei ikaviyaeko yande ñanoi añetete yayaiu reve ipuereta kia oyangareko yandere o yayangareko oyue, jokua ko ikaviyae yandendie